My people ley speak vai apart from vai they also speak mande and then apart from ley mande my people I got some of my family ley ley also speak mandingo as well.